Собун бояд дар хонаи ҳама бошад. Собун барои шустани дасту бадан ва тоза нигоҳ доштани онҳо лозим аст. Он микробу ифлосиро нест мекунад. Собун ба нигоҳ доштани саломатӣ ва покизагӣ кӯмак мерасонад.